Pues ese de dolor nami mi kiem ajier calentura sha kual satanguts monguich sajier a veces chi a nandiow pues la na- nalliar kuej miat anayac kuej ombas anok anok con kit anok kuej ñimi gel makats gel mayac kuesh umal nayac wesh atuñ nata sobar anok con kit parmaj ñej y sanush té te de de oucalito y te de yerba buena a veces akuello umiats a veces ajleck malito sha apotsto kej pues ajguey sanayam pues suj kej nut nanuch anok mejoralito a veces tokey pues gumajleck con ver todoctor parmi kier doctor mishen pajmajñe tokey modo ajmijat kuej ñipop naw ninguey suj saney a veces la naran nashien did mawen uñej cama ñu rarr la nuch ma- mashujt ajguey ajnajlock suj primer ngomajleck ngomajleck doctor mas pues y atam ñembet parmiriem bolonop kiej ambaj olonok mi iet mush muelt tokey mod saj tanguiej chier mongich primer.